Fomba hiborisiako nifiko a aleko alongany zany a borosy nify miaraka amin'ny colgate de lemako nifiko, de borosiko ambony ambany, de ataoko amin'ny partie zegny hoe hitako hoe rÿ misy mavo kasagna de akeo mandany trois minutes akeo zaho a miborosy ananjy, de rehefa fantako hoe madio igny aminjegny izy a de a kobagniko amina rano madio de vita.